So iyaar phe pe pho redua ghan ologhiami. Toroamem di ologhiami abaal mi raatughian ghaani dio pha diphe pho dio oye oye pho opo pho a ru bo a sighe umoor pho a mi yoor ukaaph ghan kueru eezuaanaam mem di oniin aniir ami amuugh opo bua mem di yoor oh migh oghaaph iyaar pho edighi bo iyaar pho edighi bo iyaar pho miu ghi koodi osighe iyaar. Miu poogh mo iyaal a yoor upomo ghain miughini kodi okpe ikopki osighe iyaar pho bin iyaal ayoor omiigh oghaaph bin torobo a mem di ologhiam abaal di mi arool ude ra righiri ami yoor rokaaph ghan ni komilogh idid id ooh ku yoor okaaph raar di imiteenaan iyoor mem di yoor oghomoogh sien yoor mo rubo omanam yoor rokaaph ghan mi ilo ologho otu ayoor